﻿Modi foori ka shaƙƙet minun dang ci duman cinamu, kanan pidi cinai minu ndang dummina munun danci mandi foorimo bilang ammuji minun dangshei kan kumbam bature, mandi foori minun dang wali bure gwandum minu shei ti fok shaabi kowani kpali yo yafudi sheket mawe shiminu weko, ma we shi yamba munke mu munjire we shiminda shuani cinai ma kam minucite ma kamum minu shaadu kurbe minu wa pillun we shi kurbenmo tappile mu minunwatuci timina.